Manahaky anizao ñy tohiny tantara toy: <shushes> -"Tamy zay fotoa zay ,nisy tanora maromaro ,hanao lia lavitsy ,hila ravinahitsy ,hila ñy raha mahasoa ,nanomboky niaraky rozy ,fa naminavina hañatanteraky ñy nofinofindrozy ,kirairaiky iaby <shushes> ;tsy nieretseretiny ,tsy nivetsevetseny fa li'eñy hitariky azy aminy ñy raha mietaky tsy haine."